Da a ͻyɛ ahomgyeeda a ͻyɛ me enyigye paa yie yɛ Kwame Nkrumah da. Sɛ yedur Kwame Nkrumah da a m'enyi gye osiandɛ ͻma mekaa dɛ okunyin bi tuu noho sii hͻ ma ͻman yi, ͻman Ghana. Ntsi kwan a hɛn so anaa me so mɛfa do na medze ayɛ biribi papa ama ͻman no, ͻwͻ dɛ mefa do. Na iyi yɛ nkaabͻsɛm kɛse ma me.